طبعًا لو بغيت أتعرف على شخص وأشوف مخه وشنو يفكر وأعرف شخصيته أكثر، راح أسأله هالسؤالين، السؤال الأول شنو أكثر شيء يحمسك في الحياة؟ علشان أعرف شنو إللي يدفعه النجاح وإنه يكمل؟ وشنو هو سر ال- الامتياز والتميز؟ السؤال الثاني، كيف تتعامل مع التحديات إللي تواجهك عشان أعرف طريقة تفكيره؟ وكيف يواجه الصعاب والتحديات؟